די וועג וויאזוי איך וואלט אויסגעשטעלט א קליינע פלאץ איז געלייגט ווי ווייניגער מעבל אז ס'זאל זיין ווי גרעסער. סאו נמשל נאר א- א קאוטש און געלייגט א- א טעפיך ווייל דאס קען מאכן אסאך מאל אויסזען ווי די צומער איז גרעסער און אפשר א- א קליינע פלאנצונג צו געבן אביסל א שענערע אויסקוק.